Au lebe hi latihan nai uma karna kalo nai uma sone Ita lebih bebas ita lebih hi tao lobek sa kalo Ita nai mamanak Jim sone kanu hatoli yang mete Ita terus kanu hatoli yang ana latihan Ita jadi Ita tabisa yang tao-tao mesan harus tunga hatoli ndia hahin a.